Ndreto moa ñy fahasamihafa tsy ampiampy aminy ñalika noho ñy piso: - ñy aminy ñy toetsy noho aminy ñy fomba fiaraha miasa: ñy piso mahavita ny ñainy fa tsy mila nama; ñalika mahay miara miasa eeeiii ro mahay mampiasa ñy fahaizany.- Manahaky anizay ñaminy fihetseham- po noho aminy ñy fampitafiavia: ñy piso mampiseho ñy fehetseham- pony aminy ñy fomba mahity noho aminy ñy fiheheany zay ;ñalika mahay mampiasa ñy fahaizany aminy fampitany ñy fihetseham- pony yyy aminy alala<...>